बांग्लादेश को इतिहास सांस्कृतिक सामाजिक और राजनैतिक घटनाओं को एक गहीरो मिश्रण है। जो भारतीय महाद्वीप से एक गहीरो जुड़ाव रखत है। वर्तमान बांग्लादेश सन् उन्नीस सौ इकहत्तर में स्वतंत्र हुई गाओ हतो। उन्नीस सौ इकहत्तर तक की ईपे पाकिस्तान को पूरो अधिकार हतो। लेकिन भारत ने ईको उन्नीस सौ इकहत्तर में छुड़वाए लाओ। बांग्लादेश में कुल प्रकार की बोली बोली जाती है। अंग्रेजी हिंदी बंगला जे सब भाषा बोली जाती है। उन्नीस सौ बावन में भाषा आंदोलन ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष की नींव रखी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपनी मातृ भाषा बंगला को अधिकार दिलाने में संघर्ष कर रहे हते। क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्र भाषा घोषित कर दाओ हतो। सन उन्नीस सौ बावन को कई छात्रन ने अपनी जान गंवाई ईके करण। ईके करण इक्कीस फरवरी अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाओ जान लागो। पाकिस्तान ने पच्चीस मार्च उन्नीस सौ इकहत्तर को सेना को पूर्वी पाकिस्तान में भेजकर ऑपरेशन सर्च लाइट चलाओ। और जिससे हजारन निर्दोष नागरिकन की जान गई। जा दमन के बाद पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दई।